Toetrandra a Siny koa zen̈y miôvaôva karàha tio fo. Miôvaôva arakaraka faritry misy anao. Abôka iô aminjay misy ten̈a manintsy. Avô misy araiky misy malen̈ilen̈y matetitetiky in̈y. Fa misy koa zen̈y amin-drô ao zen̈y <hesitation> koa fa koa fa andra mahalen̈y in̈y zen̈y <hesitation> mandomando zen̈y tan̈y jiàby de zen̈y ze.